या जगान माणस्यान एक मेकाकडे बोलपाक कांय भाषा तयार केळे तेतले थोडे अशे असात की संथाळी, कोंकणी, इंग्लीश, मल्याळम, तामील, तेलुगु, कन्नड, मराठी, हिंदी, बोडो, डोग्री, कश्मीरी, गुजराती, राजस्थानी, मारवाडी, मुंदारी, बंगाली, मणिपुरी, आसामी, उर्दू, संस्कृत, आणि खूप।